Pues nein i'ijtyë dun të nuk na'asobë yë uk mas jue a'ax yë pubëjpë tyam jedun tyëjk kuenda'atyë a'ax ko'o najtyë jedun tëm tubëkyë ko'o najtyë dun nadyum myaj padyë tyam ob a'ax yamanatyë në ko'o jedun pën wi'indum myëch në ko'o najtyë dun pën nyëkuyoyëy a yë chidët's pues yaj kuenda ajpë ob a'ax yëbë tyam jedun nyat okyë a'ax kyaj kujuptudyë pues ukë ëch dun mas nënëm ko'o najtyë jedun mëdadayn jënotyë tëkotyë.